Kawsaymanta kay shuyachina kay shuyachina <hesitation> yanu asha ashallata milkuna tukuy wasipi kaysaykunataka yanapan mana llankayta charin charinchu <hesitation> wasipi ima ashi <hesitation> allita yurak yuyarikpa pikpa mana paylla yuyari tucunchu <hesitation> tukuy wasipi tukuy ayallukuna <hesitation> warmipish karipish shunku parashkpa ña kanmi paypak paypak shunkupi ima tiyashkata rikuchinmi warmipish karipish wasipi imallata imanalla ruraykunata shinalla kullkita japina llankataypish <hesitation> llankaytapish rurackunami <hesitation> wasipi ima allita yuyay yuyarinkapak yurikak yuyarinkapak <hesitation> warmiwan warmiwan kariwan tiyarishpa rimanakunshpa yuyarikuna chay chay pukllay llaktaka warmipish karipish pukllana <hesitation> wasipi ima rurakunta allichina chashna cashpaka kikinpak wasita alli alli chinapak, pichankapakpish imanalla imalla ruraykunatapi rurana chashkata killcashpa churapay tukuy kikinkawan kawsay ayllukunapura yuyana yuyana alli sumak yuyana yanuna armarinata pichana Kikin kinkan kawsana wasita pichana <hesitation> kikin imashina kashkata kuyarana kuyarinki sumak kuyarinki ima shina <hesitation> uma, shunku, <hesitation> kinkapay yuyayta shunku yuyarita allimi nina kanki kikin charishka alli chaskakakunata yupay katipay Ayllupi ayllu llaktapi tantalla rimari rimarina kushpa rimarinukushpa kawsana kanki kinkinta <hesitation> kushichik raykunatami patachina kanki <hesitation> puñushpa samarina sumak samarina alli kawsata tuk mikunata mikuna kanki <hesitation> kikinpak rik rikshinaka rishik rishshka rishika mashiwan kari kariwan warmiwan <hesitation> llukshina kanki ñulkanchik ayachayta kuyunchik <hesitation> ruray rruraykunata rurana kanki